Assalamu alaikum nko za tsaghwro mangala tsif daghan ko gul tsiftsikindo anghanaka diyero to dugo kinda tugo geak dakata kindo ya kwan dugwo ziyam usaganda digal makarantu usugam digil makaranta niva lawan duva grak dits kindo lawan tsaga zaka ɗeke digal ka makaranta se vigu zaro digalka makaranto to so lawan duyo ka digal kinda pakha tare to ɓakhata ƙindo inputo tare ka zo ya lawan chego ka viguka viga zan sawal da makaranto sawalta ko dat kinda makarant daghano av ave ded taaghwaro nga dughwara da makaranta biyo niko nuv dal sar nko indigalko makaranto da sadagh ko makaranta inji daɗi tsaghware so tsaghwara in makaranta niva tsaghwara ka witanaga wita da digal ka da makaranto inkusuk to to in gata gata insare harda tal digalda makaranta invaro ma tsagwara niye yona nika tsine kiɗi khuɓa tsaghwara invak dada sar aɗuwo da digal da makaranta riya toh tsif ka kinda diyane ka ɗakaka kindo ɗaka kinɗo kaman tallo kinɗo mɓusana ka talla yuwe ka sugo kinda de digalda taa gughe ɗaka kata ka digal gughe da tsif kinda hano digal da ghuh tar kindo vaka mita in gugh taro vaka mita in gugh daduta kinda dagha To nɗakaka kinda di yane da ka ɗakoƙino diyne ka doka da makaranta graro ka ɗuwa nace ɗuwana nga makaranta bi da soka makaranta ziɗata tsinda da so zarata clo makarangta intuɗu gitaa na nigha tsintsigo makaranta kur khano kina se giɗa za tsaghwir to sawal zil tsin sheke sawal ba zil shil slek bi ndugo kinda da subha sare mangin subho indugo ka da fita sare ma tsagwako graka <hesitation> digal ka dig di ɓeda gud sar ma lntuwo ma tsawaghwrro me tsawrgh to kanvded gare nagh baka kinda ngiɗa nagh baka giɗa du dughuxna biya niva dada sar ah nde ngi dugh bine biyo ngaka da gide fita sil biyona ded <hesitation> ziya ded sar toh shita ka gharo tsitsi gutar za nded sare to so shiɗero takhe shiɗer sar npigh dad tsine to nga koɓo kilo ziza zilero biyo halak zil sir ngik dal tsine nko ngik dada ade tsin bi toh tsif kinda da subhozo zilaro nga use tsin bi to ka manga ka kinda subha ndikene kindo ngideke za tsaghwan doka da fita sire soke dat fataro invaka kitakw ma kide <hesitation> dhilth ta siga da fita sare nde inghwah siga tsin sujo fitaser yigina ka kagiɗake indupe tsitsa birsar ma tsatsin bi dats kinda daghen. Amsiga dud baba sir ma doka de tughulo bisa tsabir ziɗa ngide manja aghen to manga sots kinda maigut khijira gwuzma tsa biya dulbi tsabin digalka da vara biya toh tsaghwara agid uda yarwa ngik ya dal thidir rayarwa jziye nika tsine ko so tsikin ah ndiken ba biya check chek biyama ta bo tsicindo asoka da yarwo zil sire in witgho zilara ngaba witghe kir kiɗaka kiɗadu gwuzbi to yajigi tar in ka soka da yarwa nagha ka tsin yayayo iya adalde yara tsaghwara nuva in ina nuva tsaghwara ka yayar ah adalda yarw nig dalthi sir inyaro zhiya zil sir in yarw toh tsabaka vakan digalka biyo jzida vak tsaaghwar na nura tsaghwar yayiyo so tsine giɗe kinda futs dad thiro tiɗa dhilb tsikinde diyon fita dad thidɗro ajigaka dadi ngiɗe toh giɗa kinde digene kwa gide kinda ndikine ina in khuɗ kisiko in khuɗ kwo ghirar hkuk kita infuk saah sa ngida diyin to har soka ndiken tsitsa wuɗagh daman nine se dagh gan tsaghwa ma khara yona ka invana nika tsaghwira ei naka da niya niya niya ndigaga mana mena nuv tsaghwirt ah kwarba dayan biyo niko tsin da khwara mr khwairo diyan nikatsin To da taif da tsika ghinaro ra tsgwa niya niya niya da na digina marakafa digina naka mena mena nuvata ka nighata awe aɗuwo diyane ava muke tsaghwara tsitsa kwoɓo ingata kino el ya tsaghwo klaku kla <hesitation> ya dighna nikatsine wudakha koɓa ndik ngurwa nakha niya niya niya dry naka naka tsaghwa ngabi manaka tsugu bi ngabin kwar cewa ngabi yo ngabin daka kwarcewa ah ngige ina nive jzitsa ino wuɗa nakha niken tsiyane ah niya niya niya aiko tsitsa ke beti ndekino ka djwako sukwa suko toh tsaf ude da manar tighe tighe nga nagh baka shikh tir gun bi nga intsin lava ud duniya biya khalak lararo so tsika vagsare tsaghwa ah niya niya niya giɗa duniyana aduwa men shinna tera tsitsa wira nɗigalo shik yani sike mini nura tare kwarbiya aɗuwa shilena miglata ka ango tunda khakuri ka kuro naka intsiya naka da lar grik ɗaka ta kinda ka kinda man tsugud da yakhai biya toh tikhina nga kinda man tsubbu biya nira <hesitation> nira ɗikere to kaka ngiɗats kindo dighen gidets kinde har kha name kiɗga kinda waya tsaghe naha za zarara ndar khine mitse nɗar witghara yan ga kinda daghen niken da klu tikthanama kuna soka da vikumo gashi kuma did guts cewa war tsa gunghi. Kwarga kwar larano inta tsaghwa nivitar ka injigaka daɗi da lavana tera jigaka daɗi yanzu tsitsa da wuro nda gwuza na da tsagwa da tsitsa da wuro nda gwuza ne da tsaguwa da gwuzna da wura wuraka nda gwuz da ngidi yarwuna da ngiɗi in yarwa shawara vinde tsitsa lava da kwara kwara kinda ki kitakula yanzu tsaghwuro yangabi ma tukhuɗ tighin kuma ka diga tsitsa wuɗa tsitsa digalda asibitima da ɗakhane ma kha tsagwa zu yi da sibitima nirita ka tsitsa tsaba hakali bi nugh ko kindi kitakula tsitsa zikadama tsitsar ngiɗa diyane tsitsa warman duniyana da kwar cewa wa tsashwo meno meno meno tsagho men tita kinda din nda mbulandukha tsaghwna khadaga dita kure ziɗa ngakinda tsugudbiyo nga kinda tawa ba glaya glaya biyo kahalak kinda mitse daghen khikir bakinda bi nde ngiɗ kur khikirɗe yan wahala amma da kur mitse in khaɗu khaɗu nga mita kur zitar amma da khikirn kure wahala da ngiɗi ud kur ude nda mitse kune nga shen tuts lar biya do do digal zil sel da get kaboma yah yah wane meno ɗaghga ɗagha tsaghwa aivin ka soko niya niya niya ndigine naka mana manata kuran nagh baka kwa tsakwa khaya biyo naghbaka ghyar ghyar biyo naghbaka dina larana niva zilsa ndiyinai syo nika invuk zilsire to da da so da futerma khina fitiro Da doka da tatasare da khinaka fita sare khingaka fitasire tsbir nagh baka kida kaba mughuro da ghina kinda di mughuro taitar toh naghuta kure gida ngiɗa tsagwe da mukindu kha tsaghwena khaduka dits kure ziɗa ngiɗa tsidiyan da maladukha tsaguna khaduka dits kure ziɗa ngiɗa tsidiyan da muladukha tsaguna nghe khwatsi yaghay gidha ngid ditar bi kuware itma itim tsaghsar ha tsi da kur deghen ina manga kur slata ghire diga dik ndina wara irka tsitsa ghuzna khubu kinde tsaghwanefa da khuɓo kinda ghuze ka doka da fitatari kindo grako grak datskindo in ɗeka musulama kindo ine tsaɗaka <hesitation> kirdiye da da kinde da do kinda da fita tare ka khuɓu kin da ghuze da shata ghire dagho isa bulano kinda dagheri ititare toh nga va lava tsa kwarka inti tsaghwar tsa ghwar kam tsaghwar ud tsa tera tsahwar tsitsa biya nta ndikene da taghga nusa tagh kinda tsagwa ziɗa ngi ɗa tsagwu.